hueno ña ku uu-m vida liyo nakatye ni sa´ra uu-m ñaa ñá yaa uavi kunti´a tyi uu-n a´ru iin <hesitation> in ni karru na katavi síaa yo a in nta´a yo na tantee a in uu-m síaa yo na ta´nu a ra koá ku sa´yo sayo in ñaa i´ku kuee satiu´e ikuu kuyo u-m yuku a kaka yo kuyo ntuku yo a´su in yuva li kasi yo a ña namii kuni me kue nakatye ni nami kuni m,ee kue´ra ika´ra ñaa ña kusía nu kunti kutu ña tyi a´ru ña ko yavi yo ra tasa ra kuu tante nta´a yo tante síaa yo a nahua kuu mía sa´mani ra tyi kò´o yavi yo nakatye ni só ya yavi yo tyo uu-n ií´ña kuu ñaa so´o yo a ntutyinu yo a yu´u yo a ía´n na sa´mani ra ña koá kuu sa´yo tyi untisakatyi ña ra ña tyinte yo kuunti kutu ña ni ña tyinte kuntiku tu a´ru ntutyinuu yo na iku kunteyo ra ta iiku ku´yo ni nta´yo ni a núú´yo iku tyi ñaka hua kusianu ni taru ñaa na u in so´o yo na ntasi a ntu sío na ntasi tuku ra ika kuunu ko´a kuniso yo nta´sa ka ka´an na ra ikutuni yo nahua ka´an na aja tyu ya yavi ña ku uum iki kuñu yo ra ñaa in nta´a yo in síaa yo na ta´nu tuku ra tá sá susa´i hua tyi ña aru kò´o ña ra uu-m ukuu ku´yo a kuu satiu´n yo u kuu sakanta yo in ñaa nakatyi na kua´a u-n santuva ñaa ika na konto musu kuxañu ra katyina a kasíara katyina ra i´kusayo tyi nta´a yo ra sani ñaa ñakusíanu kuntía aja ñatyu uu-n ña ntika ko kunti kutuña konti kotuña tani ka´yo uu-n nisíaa ntioxi yo vasi yo ña yuvi ra santika koá sa´sa kuu ñaa kaka yo ku´yo ña ku vida yo